тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
адамзатқа деген сеніміңді жоғалтпауың керек
адамзат үлкен мұхит сияқты
егер мұхитта бірнеше кір тамшы болса мұхит одан кір болмайды
бұл махатма гандидің сөзі
махатма ганди таныстыруды қажет етпейді деп ойлаймын
ол үнді халқын британия империясынан бостандығын алуға бастаған ұлы лидер
бүгіннен бастап біздің тамаша жыл подкастымызда ұлы адамдардың ұлы сөздері деген жаңа айдар пайда болатын болады
бұл әрине әрбір апта сайын емес бәлкім кейбір апталарда болар
осы арқылы мен ұлы адамдардың ұлағатты сөздері біздің өмірімізге еніп бәлкім жаңа істер жаңа мақсаттар алдымызға қоятын болсақ соларды бастауға соларды бастауға мотивация болатын түрткі болар деген оймен тілекпен қойып жатырмын
сондықтан бүгін бастайық
әлемді өзгерту өзіңнен басталады
немесе осы әлемде көргің келетін өзгеріс бұл
адам баласы ретінде біздің ұлылығымыз әлемді қайта жасауымызда емес ол өзімізді өзгертуде деп махатма ганди айтқан екен
өзіңді өзгертсең өз әлеміңді де өзгертесің
егер не ойлайтынымызды өзгерте алсақ сезімдерімізді және іс әреккетерімізді өзгерте аламыз
осылайша біздің айналамыздағы әлем де өзгереді
сондықтан әлемді өзімізден бастайық
екінші сөзі ешкім менің рұхсатымсыз мені жаралай не ренжіте алмайды
бұл сөзді қалай түсінсек екен
біздің әр оқиғаға қалай реакция жасайтынымыз қандай көзқараспен қарайтынымыз біздің өзімізге байланысты
кез келген іске байланысты туындайтын ойды эмоцияны өзіміз таңдай аламыз
міндетті түрде оған ашуланып ызаға бұлығудың қажеті жоқ
немесе бірден шешім қабылдауға да асықпау керек
әрбір оқиғаға деген эмоциямызды бізден басқа ешкім басқара алмайтынын түсінген кезімізде бұл біздің қалыпты ойлау жүйемізге енеді
ақырындап әдетке де айналады
сондықтан ренжу мен жаралану ол біздің шешіміміз
сондықтан егер ол біздің шешіміміз болса онда біз өз өзімізге максималды түрде зиян келтірмей ойымызды қалыпты түрде жүйелей білейік
үшінші әлсіз ешқашан кешірмейді
кешірімділік күштіге ғана тән қасиет
зұлымдыққа зұлымдықпен жауап беру бұл әлемді соқыр етеді
бұл сөздер тағы да махатма гандидікі
менің ойымша кешіру мен ұмыту бұл әлемге деген біздің қызметіміз
келісемін ескі теріс қиналған сәттерімізді еске алу басында бізге пайдалы болуы мүмкін
эмоциямызды шығарамыз иә
эмоциямызды өзімізді талдаймыз болған оқиғаға ойлана отырып баға береміз
бірақ сабақты оқығаннан кейін алатын сабағымызды алғаннан кейін оны қазып еске ала беру оған уақыт жұмсау бізге көмектеспейді
тіпті ол бізді одан сайын дел сал етіп қазіргі сәтімізден айырады
өткенге кешіріммен қарасақ біз сол теріс оқиғаларды теріс оқиғаларды туғызған адамдарды біздің ойымызды басқаруын доғартамыз
оны ойлап бас қатырғанша өміріміздің келесі беттеріне фокус жасайық
төртінші мыңдаған уағызға қарағанда бір іс артық
іссіз ештеңе бітпейді
алайда іс әрекетті жасау әрқашан оңай емес
тоқтамастан кітап оқу білім алу кезінде алға қарай жылжығандай әсер аласың
алайда іс әрекетсіз ол шынайы өмірде еш нәтиже әкелмеуі мүмкін
білімді ішкі түйсікті нәтижеге іске айналдыруымыз керек
бесінші мен болашақты болжай алмаймын
мен қазіргі сәттің амалын істегім келеді
себебі құдай маған басқа сәттерді басқару құқығын бермеген
иә шынымен де қазіргі сәтпен өмір сүрейік
қазіргі сәтімізде кездескен жандарды құрметтейік
өз өмірімізге дәл қазіргі сәтте бақылау жасайық
өткен шақ ол тарих ертең ол аңыз ал бүгінгі күн бізге берілген сыйлық
сондықтан сыйлықты жақсылап тұрып қолданып өз өмірімізді әдемі етуге тырысайық
және де бүгінгі күн үшін ең соңғы сөзі ол алдымен олар сізді елемейді кейін күледі одан кейін сізбен күреседі ал соңында сіз жеңесіз
иә шынымен де шыдамды болу керек
ганди мен оның серіктестерінің сәтті болуының бір себебі олар ешқашан күресуді тоқтатпаған
шексіз шыдамды болған
жеңіс пен сәттілік біз қалағандай әрқашан жылдам келмейді
көбіміздің жеңіске жетпей қалуымыздың бір себебі біз тым ерте жеңіліп қоямыз
қазір интернетте әлем бізді екі айда тіл үйрене аласың бір аптада мынанша ақша ұтып аласың екі аптада он килограммға тез арықтайсың деп тез тез нәтиже алуға болады деп бізді алдағысы келеді
ал біздің сенгіміз келеді
атағың шықпаса жер өртемесең жетістік пен сәттілік анау айтқандай тез келмеуі мүмкін
сондықтан біз бүгін қалаған нәтижелер болмай жатса оған кейімеу керек
бәрі өз уақытымен
және шыдамды соңына дейін жеткізгендер соңында бәрібір жеңіп шығады
қара жерді қаза берсең де су шығады
сондықтан шыдамды болайық
соңына дейін күресейік
бүгінге болды
келесі кездескенше күн жақсы
егер де бірде бір подкастты жібергіңіз келмесе және одан әрі пікір алмасқыңыз келсе мені менің подкастымды вконтакте фейсбук және инстаграм желілерінде тамаша жыл деп жазсаңыз тез тауып ала аласыз
сонымен қатар әлі де менің аудиоларымды вконтактеде немесе вебсайтта тыңдап жатсаңыз онда телефоныңызға подкаст деген қосымшаны жүктеп алып ішінен тамаша жыл деп жазылып менің подкастымды тыңдай аласыз
осылай